زما په نظر زما په زړه پورې وظیفه یا دنده به هغه له داسې دنده وي چې په هغه کې یو څوک وکولی شي هغه خپل خلاقیت ته رشد ورکي، پکې ویکري او صحې د کاري ژوند توازن پکې را منځ ته شي او هغه چاپېریال کې چې کوم کار کوي هغه همیشه داسې وي چې د شخص ملاتړی.